Emome eyara itse yiso hare yere aigbu wele lare yele aigbu wele loso le wai agbo khasi eme emeso ragi emeiso tot aidegbe kisi okpa ola'agbona because aime emeso ragi emelso ai aire regbe aime ghai rabil aibil aidehbe ya'abo kpa loze kha lure yele good life lure yele ai bebu uwele orso lure lunieso and oghena uru oghena yowo ola'dua luyo kha gbena but okhagere kura oya oyere uwele luyelere abughe mai kpo uyo yere nama vaghe labi aimie nayamie aimili motor aimoi ewa aimoi idi ldi ekpeghoro mama labi ebi makho yara ogbo ho'lo me. Good life lai like olemon but afu ma' ghe itso bora but mai kai gbadua'a yowo ileyo moi kpeghoro we yara niafo miera oghue omie oya gwo aima gbe unie oya yaki ode mai voekra aima vero ukha moi mu kere lu itse umio oloya emokere ko itse kpo ailo ' agbpabo loghue loze khai oghena ulu zebe so olo yari khue aikhue yocifiegbe khaci mama wo oryomaigbe nana mai, ai yo moi mama feel ola'agbo lima ye orkici good life yama maghe sho bo we we. Ema lu ahamdukhi emaci li gbadua'a oghena zere itso mie, oghena fi magbe ene mo ghu emo ueghe good life than maikuci emale ma itse kpo uitse aigbe gbe ogue kpo ogho ra ro ere oro kora ere ma kere mie tse se wo amie oghenake yowo but abima kere yowo na make gba dua oghena no itse kpe kpe loze ma yere aigbe nu uwele makha re aigbe bu uwele aghoghen aibi oghena guere ogu mie aya hogele ira na ofo kora ologhe kici aigbe bo oghue liya oghena lobo fima ghiena lima ti aya ro yaci amie kiri aigbe bo ghue oghena cifie magbe ra ma boci yaro khaci aimie akiai aigbe gbo ghue because mai maich yo oghena lomama oghuema aimime tso amine me tso loze eme aikhua labo ogbo ghe kora oya kpo ghe ro odato ore khai ghogho loze kira oghena lomo olukpere na ogho ghe kura olo ' oghena lomu ele pere erekhua ebi khaighe big erena ighe rachegwe loze okha de'ghure aikhage re aunamie magba dua'a yo wo ogho lokora ma' use ukpere oghena zema khokha lo itse loza soya ma oghena zima rume so lokhaze so yama oso loya kpo and aumie so losole aimie so So loghe ukpere kpo okia osomie loya osomie lima kere irena oghena zolo dewa lozo lodewa khai ema ligha bado wa loso la' agbo sola elelo ide loso le lode wa and because emai khai khe me oimio logba do wa lere na lo so lekhue loze re olo so le le ode ma gba dua' a oghena loso lile lo'ode. Ukhare lilo or nagbona kpo umu kere ọla gbona kpo oghena zema mie mie so lode itse lema ghu olagbona owele limake gbaduwa make gbadua yo uwere limake yowo ha oghena zole gbegbu wele reso le' ala abi maye because ma huaya wewe oghena akha yo yima yala asuhuwele derawo ogwo kura abukoro yo itso aigbe kuma yowo because ogworo oikoro mai somi maikege gbadua'a ya' la beaile bora ouse ecina aklua ora itso me lierena erena oloso lele'do ogomo kha yele aigbuwele oyara mie ghowon aibe by uwele uluwaghe kpa yere oigekekire aigbe mo aige miomo lana Loze magbodua yo lara mie aigbe mo ukpere logwo da kura re kpo okiri ogaro naso ya kpo ekiri oyaro nasemie ho chi hama wo achia'a lima ya gbe and oghena zema mio oloso mie. lohi ma chio olu sumotona re na habi meme yara lime wa yara igbadua'a soso loghena fia maghe u aide kere aigbebu uwale loyara uwele yere omai bo yomo aigbe ola agbona aima yere mie ah mean lohile ayere mie ah so ubi miri ye oghena loifima gbe ele mare kha tse